لو عندك تي شيرت إنت ممكن تطبقه أربع تربع ولو عندك بنطلون ممكن تطبق الجنب اليمين مع الجمب الشمال وبعدين تطبقه أربع تربع <hesitation> كذا تطبيقه و لو عندك قميص أنت ممكن تقلبه على ضهره وبعدين تبدأ تطبق الجنبين وبعدين تبدأ تخليه شكل القميص كأنه لسه جاي جديد.